Pos se le puein echal más bagus ala dieta en gastandu pos cosinas assín comu arrós integral, avena, quinoa, millu, trigu, mapola, chía,… Se lo pueis añidil en sopinas, ensalás, guisus o mesmu assín comu compañamientu. Ara es mu corrienti dela genti poné-li bagus porqu'izin qu'assina hunciona mejol l'andorga i la tripa no te da tanta calda.